Mbaꞌja inii rí <hesitation> mixtiꞌkhu rí naa- xúnii- rí migúwán aann- rí xú rí disiémbré naꞌni ma̱ndaꞌkhoo ú migúwán jamí xúꞌkhu̱ máá xa̱bu̱ xuajin rá, <hesitation> naꞌwa̱a̱n wéñúu̱ kafée̱ numuu ríí <hesitation> nawi̱ji̱ wáa̱ rí migúwán ríjndo̱o naꞌwa̱a̱n mbá rí mika, jamí xúꞌkhu̱ má <hesitation> nugíꞌ mbá xtíín rí mi̱du̱ ríí nagájnúu̱ nagoúñajuinꞌ ajanꞌ, xúꞌkhu̱ máá ríndo̱o rí nuni̱ rá mi̱du̱ xtátsuwuu̱n, mi̱du̱ xtátsuwuu̱n rí najmuu̱ mbóó, ajma̱, atsú xtátsu̱wu̱n eꞌmúú tikhuun rá numuu rí nahrámuu̱ꞌ, <noise> xúkkhu̱ máá tsúú xa̱bu̱ wanuu aann- ikhii̱n phú nduyamínii̱ꞌ rí tiémpú rí migúwán numuu rí néꞌnguu̱n má ikhii̱n rá, ikhaa jngóó rí najmúéñúu̱ꞌ mi̱du̱ xtátsu̱ñí, jamí xúꞌkhu máá nurawíi̱lí xtíñúu̱ rí mi̱du̱ wáa̱ murí ma̱ꞌnguu̱n xá- xáꞌnii néꞌguu̱n awúún tiémpú rígi̱. Aann- pero rígá má tiempú mangaa ríí xúrí gu̱nꞌ abríi̱l, gu̱nꞌ máyúu̱ rí mika ma̱ndaꞌkhoo ú nuyámíni̱iꞌ má xa̱bu̱ gii̱ rá, numuu ríí <hesitation> nda̱a̱ꞌ iyaꞌ, ndáma iyaꞌ, ndáma iyaꞌ, nda̱a̱ rí mu̱wa̱a̱n, ikhaa jngóó rí ndu̱ya̱wa̱an wéñíi̱ꞌ iyaꞌ ríjndo̱o rí tiémpú rígi̱, pero xúꞌkhu̱ má rí xtíñúu̱ nugíꞌ rá puee ríí aann- na̱guá mi̱du̱. Ajánꞌ nagájnu̱u̱ la xtíín rí na̱nguá mi̱du̱ jayuuꞌ murí xákhánákúu̱nꞌ mbu̱júúꞌ, ikhaa ríꞌkhu̱ narígá rí tiémpú rí abríi̱l, máyúu̱ mika ma̱ndaꞌkhoo. Ngaa̱ rí tiémpú ruꞌjua rá, nagi̱ꞌdu̱u̱ júliú, júliú igi̱ꞌdu̱u̱ ríí tiémpú ruꞌjua rá. Ikhú mbu̱júúꞌ nagájnu̱u̱la rí ma̱tha̱wu̱unꞌ jma̱a ríjndo̱o nagóo̱ xanáá aann- nagó-úñajuinꞌ, nagájnu̱u̱la tikhuun má najmúú rí nutháán gu̱bi̱ꞌ sombríyá ejmúú tikhuun, an nagúu̱nlí eskuéla. Ikhaa ríꞌkhu̱ rí tiémpúu̱ ruaꞌjua rá, phúú migamíí mangaa rí xuajin rígi̱ numuu rí ma̱ndaꞌkhoo ú rígá mañu rí naga̱ja̱a̱ mba̱ndaꞌkhoo ríndo̱o náxnúú éñuuꞌ ruꞌjua, ikhaa jngóó rí phú migamíí rí ma̱ki̱dáán iyaꞌ ríjndo̱o rí nachu̱u̱la eskuéla ríjndo̱o ada̱ ñajuaanꞌ ikhaa jngóó rí phú xa̱wii ma̱ndaꞌkhoo ú ngriguu̱n xa̱bu̱ rínagóó rudu exí júbá, wapha iwáa̱nlí numuu rí tséxnúu̱ má ruꞌjua̱ o̱ ma̱a̱ murí muñajuinꞌ xóóꞌ wakhí rá, mbá chímba̱a̱ ú mbiꞌji rí nu- nuñajunꞌ ikhii̱n. Xúꞌkhu̱ má tsú nuni̱ guꞌjuá mangaa na̱nguá ejñúu̱ꞌ ma̱ndaꞌkhoo, khaaꞌ má nugi̱ꞌdii̱ mbáá a las siete rá, náa̱ ndábuu̱n mbáá a las kuátrú a las tres nagúu̱nlí má numuu rí mabá eꞌdriga̱ rujua̱ xku̱ rá, ngaa̱ tiémpúu̱ rí ruꞌjua rá a̱jndo̱o mbáá agóstó septiembré wáa̱ iwi̱ji̱ ikhú i̱wi̱ji̱ ríí, rí ruꞌjua, atsú enii rígi̱ ríí rí na- narígá ríí awúún má xuajin míŋuíí gii̱.